Dok mwa yal, ko mwa la mun, ko mu pò kwan, <noise> mu kwan ko mu pò cɨn bi mwa. <noise> Mu pò, po ɗap gak, gak, gak, gak, gak. <noise> ɗang lolok nyi ɓe kunɨ, yi pèt, pimi, har mu ru sar, kɨ tekbap, mu pò met ɗo nyɨ, <noise> kɨ shang dɨm. Dok nti, ɓe kɨ yal, ɓe mu su. Mù cɨk mbol mwa, <noise> mù met shit mwa, kɨ mù ghɨr bi mwa nke. <noise> Bi tòn-ton mwa. Mù mwèn nshi, <noise> ɓe mun kɨ kam mwa. Ɗang lòlok nyi, ɓe ngan ɓà su. Lòlok nyɨ ɓe kun jɨ, ko ngani, ɓe nga cɨn bi dòk nga pò cɨn kɨnɨ nti mwa ka. Ɗang ngan kɨ en kɨ cɨn kɨ mwa nyet, ɗang mpì kùn ɗa ɗo lē, ko ngan ɓà cɨn ko lokaci dòk ngan nlok ka. So pɨ pi ne ya ni, Kunɨ po ji kɨnɨ aha, teni kaɗang gha kunɨ, ɓe gha ɓa cɨn bi don nti mwa ka ka ɗang ye gha kut kɨ nyokɨ. Ɗang dok nti, ɓe ngan ɓa cɨn bi mwa ket-ket. Ko mar a? Ko met kɨ kasuwa mwa? Ko mù me mwen mwa, ko mù me pi ce mwa, ɓe mu pò cɨn kɨnɨ kɨ kam nshɨk. Ɗang lòk-lok nyɨ ɓe kam kɨ ɗɨm ngan ɓe cɨn bi dòk nti mwa zɨka. Bi lē ka ni kunɨ ɗel kam kɨ lok ɗo ɗa. Ɓe gha ɓa gam yi komeye ghà nlok, kɨ yi lòk-lok nyɨ ka. Mpì ngan ɓa cɨn bi dòk nga pò cɨn kɨni mwa zɨk. Ɓa nga ta ka, ɗang nga kat.